Nitubumbatiza eminywa kugira omuntu yaayine oburwire atabaasa kubuha mutaahi we.

Nindeeba firimu hamwe n'emipiira mubwire bwangye butari bw'emiriimo.

Ahabwokuba nabo n'ab'omugasho nk'aboojo, abaishiki nabo bashemereire kuheebwa nk'eby'aboojo baraheebwa, reero nabo bainiire omugasho amaka gaabo.

Amaizi amayonjo turagaiha aha migano kukira munonga ei abantu be b'efukuriire omu byaro byaitu

Kunyama ahansi y'obutimba hamwe n'okuboneza aha rubaju rw'enju

Enjura ku erabura obwire buringwa turaaza kutaha amaizi aha migyera kandi turonde amaizi tugashukyerere ebimera kugira ngu bitakaafa

Za piki n'egaari ni niziresibwa kutwara abantu omu kyanga kyaitu ebiro ebi, ahakuba nizo abantu barikubaasa kugura

Okugatahira omu bigirikaani ebyogize kandi tukagata mu myanya eyehereriire.

Omuntu naawa amatsiko kandi kimureetera kuteekateeka kubi aha muntu owaamubaiha

Abantu abaine akakooko ka siriimu omu kyanga kyaitu turabaasa kubahwera mu kubahuumuriza tukabaasa kubagambira ngu babaase kumira emibazi yaabo kurungi kuira amagara gaabo gagume gateereerire.

Ekindabaasa kukora baanywani bangye baagira emicwe mibi n'okubarugamu nkaronda abanywani abasa ahabwokuba emicwe mibi tokaabaasa kugyemera

Nokwegyesa abaana baitu eby'entuura y'abantu kubahabura kuhereza abakuru baabo ekitiiniisa, kwakurana hamwe n'okukundana abantu abu batwire nabo omu byanga.

Mbwenu waabona nk'omuntu mukuru, oramuramusya omuramusye n'ekitiniisa ninga yaba ayegwire nk'ebintu omwegurireho ninga otakagyenda orajuma abantu.

Tushemereire okuuuza omu b'amateeka okaaagamba ku orahurira otiinire kandi ku hariho ebitarakushemeza, nainga okuza aha pooriisi.

Ebyemikono birayamba abantu kushanga bataronda emirimo munonga kandi kirayamba omuntu yaaba atabwine omurimo kugumizama akakora ebyo eby'emikono ebi yaashomiire.

Ebitongore hamwe n'ebibiina by'abahingi birahereza abantu emirimo, bibahereza esente kandi birabayamba ahabw'okutunguura aha butare bw'ebihingwa byabo.

Kuboneza aha rubaju rw'emigyera, hamwe n'okuboneza ebintu ebi turikutahiramu amaizi

Ni kikuru kutangira abaana endwara ahabwokuba omwana omu biro by'omumaisho tiyokwatwa ezo ndwara ezi waamukingira kandi omwana arabaho gye akure aine amagara marungi

Abantu omu kyanga kyangye baraguma baramanya amahurire hamwe n'amakuru kurabira mukuhurikiriza reediyo

Baragaga baramanya amahurire n'amakuru kurabira ahari reediyo kandi hamwe n'abandi bantu abaraba baine reediyo baragambira abo abataziine

Eby'okurya ebi ndarya nimbiha omu katare nangwa n'ebimwe ninza omu musiri abariho n'abyiha.

Ebirungi ebiri omu kushwera omukazi omwe noobanza kubarira eka yaawe gye kandi oburemeezi oburimu waaashanga omukazi atakaabaasa kuzaara n'oguma omuka yaahwe otaine abaana

Tureegyesa abaana baitu ebintu ebyabaireho

Abashaho nibareeba oburemeezi na n'abantu abu b'arikukorera ahabwanyima y'okwaanga kugendera aha ndagiriiro ezibarikuba b'abagambire bo nkabashaho bo bakakoora ebyaabo.

Ebitongore ebitari bya gavumenti biyambire abantu omu kyanga kyaitu kutaho amashomero orashanga abantu abeegire obwegyese baazayo kwegyesayo kandi ebindi bitongore byataho nk'eby'obuhingi orashanga abantu baaza kuhingayo

Ndabanza n'ayeshongora, nzaane n'abaana bangye namara nshaabe nze kunyaama.

Enjura yaabura kumara obwire buraingwa turaza aha mugyera tutaheho amaizi g'okukozesa emirimo etari emwe n'emwe nk'okuteeka n'okusimuura.

nibayamba abantu kugira ebintu ebi barabaasa kwekorera barikukozesa emikono yaabo.

Turabaasa kuha abantu abandi ekitiinisa waaraba aha muntu okamwakura kandi omuhe ekitiinisa yaaba ari mukuru waawe kandi ohurikize ebi arakugambira.

Okuza omu kakungu omu kyanga kyaitu, kirareetera abantu bamwe baagira emicwe mibi baaza omu kwiba, baakora ebibatashemereire kuba batarakora

Nimbanza kushaba naaheza naabe njware naaheza nze omunju yangye gye

Abazaire abaingi baraareeba esente nk'eky'omugasho munonga bakaza kupakaza kusinga kureeberera abaana baabo, kandi ekindi emirimo ei barakora barashanga erabarabaniisamu batarabaasa kuheereza abaana baabo obwire, ni kirungi baabarakora kusigagaho eshaaha z'okureeberera abaana baabo

Korona ekateganiisa abantu baabizineesi ahabwokuba abamwe bakagwara obwo bugwire bwa korona abandi baafa abandi bizineesi zaabo zaabura baakasitoma ahabwokugira ngu abantu bakaabatarabaikiriza kutambura.

Kwenda waaba oine endwaara nk'enkoroora, senyiga, otaarwaza omuntu ondiijo okuri aha rubaju.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu ahabwokuba nabantu nabo baraba biine ebiteekateeko byabo, kandi nibo baramanya ebi arenda ngu abakorere.

Omwebembezi murungi ashemereire kuba aine embabazi kandi arahurikiza ebi abantu abarikwebembera.

Abaana bato nitubaasa kubeegyesa okwakurana kandi hamwe n'okworobera bakuru baabo.

Ndakira kureeba TV, nainga obumwe ndatambatamburamu nainga obumwe nd'enyaamira.

Niinyakura banywani bangye ntakagiire omu kitanda

Nikirungi okunywa amaizi burizooba ahabw'okuba amaizi garatwongyera kugira amaani kandi n'okwongyera kutuyamba kugira amagara marungi.

Ndabashabira kandi ngyezeho kugamba nabo omu rurimi rurungi hamwe n'okubahika haihi

Omwebembezi ashemereire kuhurikiriza abantu be, kugire amanye ebiteekateeko byabo kandi abaase kuba arabayamba mu bi mu bintu byona ebi barikwenda.

Murabaasa kutuyamba kureeta ab'amahe omu kyanga kyaitu kandi mu murabaasa kutuyamba mureete ab'eby'obwerinzi omu kyanga kyaitu kandi mutuyambe abaana ab'emicwe mibi mubatware omu kihome

Tushemereire kuguma tubumbatiize eminywa yaitu twaba nitwesyamura kugira ngu tutakaatuririza abantu abatwehinguririize nan'obugwire nan'oburwire

Tushemereire kuha ekitinisa ebintu by'abandi kuba abantu barabakozire munonga kubi kubite kubikora, baraababihendekiire so kiraakitarenda obizaaniremu

Kwegyesa abafumbo ebiibi ebiri omukurwaana n'ebirungi ebiri mukukwataniisa nikituma kyamaraho obizibu omu maaka geitu.

Obworo burareetaho kuremwa kwegyesa abaana, kandi abaana ku bararemwa kwega, kirugiriraho n'okuza omu kwiba n'omu kureesa enjaga, abandi b'aza omu kushambana nk'abaishiki.

Turabaramusya twashanga begwire aha muhanda orabeeguriraho then baakugambira bakuhabura orahurira

Omuzaire aine omutabani ari omukakungu nimuhabura kushutama n'omutabani we kumuhabura kureka obukungu

Ekiratuma piiki z'akozesebwa munonga omu kyanga kyeitu n'okugira ngu piiki ziine obwiira ziragyenda juuba kandi n'okugigura teraseera eragura esente nkye ezitobaasa kugura emotoka kandi ziri buri hamwe tiwooburwa piiki y'okugyenderaho.

Ekyokurya eki ndakunda munonga naaba ndikukitebeekaniisa, ndakihereza obwire kandi naaba ndikukikora ndaba mpuriire nshemereirwe n'omutima gwangye guri gye.

Nikibaa nikibaasa kureeta okukwataniisa nainga shi kireetere obumwe ahagati y'abantu ...